<hesitation> ówò nɔ̀ku ògò ànyì lɔ, uká klekle úni ɛɖí uɖí ɔ̀wùìyì ɔ̀wù ìyì no to, úni úni mò màaké ábua zì go, úni bàni únàɖèé, mòole ba ba la níì lelé bà fé de jèsì ɔku maké bàáa bo fo po iku éyè si, bàáa le ábua úni uká uwaanì ɛɖí elè, éyèèle ùká, éyèèle ùká, úni mò be le úna, bàá áŋka le ábua, bà zéle úna ɖí éyèèle ùká. uká útããnì ɛɖí abi ùká uká màawu èle ɔ̀sì ne jèégɔme íɖigbo, íɖigbo esi tè mò màaké bu le éyè wú ògo, ígbɔ búni tebìà ani uká útããnì màawu lɔ lèe tè bàá jégɔme ábua ábi úni ɖí uká ukáà bi ùkà. uká úlãnì, mòole ká ba bi ábua dò ukà ulãnì èle mɔ úni ɔ̀sì ne jèégɔme esi, ɔ̀sì ne si kɔ mò, kàɖi mòole màaké ba pi izi mòole ká bo po izi ìgbè màawu èle mò màaké bàa bàni be kè ɔfɛ́, oso bɔ̀sì búá ká, bú nà búni ká búni bani ɔfɛ̀ ani, íná fía ígbɔké ba kpalíà ìgò lèe à màáa mì nɔɔ̀. mò màaké be kè ani jàkálì, jàkpɔ̀ bɔ búá màaké mla bo so bɔ̀sì búni ká búá bú nàá keà bú nà zá banìi. Kàɖi kínì gòo wulé.

úni uká úkàlìnì màa wu èle, uká úkàlinì èle, ɔ̀sì kpíìmkpíìm búá ne si úni ògo búá ka ne yiògo nà yí ka ɔ̀sì lɔ ɖèe si elíì, ínɛ búá ka nɔ klòu no klò ínɛ búá ògo nà yi úni mò màaké bu kè ɔfɛ́ ìgozè kele bàá súù bàá zi nɔ̀ɔ ni ka ɔ̀sì màawu ɖèe si elí tèyá ìgo ɔ̀fɛ màaɖu búá plémú lá mò bù tè zi nù éfeà elíì úni bù ɖa túsa ògo úni sú bé gù màaké bo sò ògoùgbléɖi àwa ífeanì ká, ìgbèle búá bìà bù tè zi mi wa ífeanì lɔɔ élí ògo màaké yigo sú ígbè lɔ búá elí úni nyì ówò nɔ̀ku ɖɛ́ɛ́ fò dò úka úkàlinì lá. ɔká ɔ̀wúnì ɔsi lɔ ne ze si kpíìm gàké ùtè zì mi ìyì nà tó, ɔ̀gbɔ ɔ́sì isi kpíìm ìyì nàtó, ígbɔ ɔ̀sì isi kpíìm ìyì nàtó úni ka ù ɖàá banìi elítè yá ù na kɛ ɔ̀wù kà àá do ɖàa wa blíblíblí. ɔ̀wù ká ɖòó ɖo ɖàawa ɖíálɔ̀ɔ. tè ya ɔ̀wù ká ɖèé mi, ɔ̀wù ká ɖèé mi ɖɛ́ɛ́ úni uká úkàli nì nàáa mì uká úkàlinì lá úni ɖi ùwaètete <hesitation> bù tèkè ikle fɛ́fɛ̃ le wèe nélèeè elíì. yá mò maaké yámà màa bàáa áŋka gbee. A ya kɔ́fɛ̀ búá nàkpá búá ku. kɔ́fɛ nìɖinè úni màaké kɔ̀fɛ atibíti búá ani úni bú nà zé fe le kɔ̀fɛ̀ lèe e ya ìgbè màaké kɔ́fɛ̀ áŋká fɛ tè bú nà zé fe gbe. blɛ̀ɛ mò màaké bù za bàni íto tè bú nàá áŋká banìi íto si kɔ kɔfɛ̀ lɔ nàcɛ ìgbegbe nàcɛ úni ɖí úkàlinì nì úni ɖí uká ɔwú úwa ù wa ètè te. màa ɔmi ɖo ni ù wa ètete lɔ lá, ówò tè kè ikle wèe nélèeè, ówò tè ikle fɛ́fɛɛ le wèe kínì èleè.

Uká ɔ̀wúú waanì blɛ̀ɛ úká úkàli nì nìkukú màaɖu ɛnɛ tè yá ùŋonì wèe à áŋka ɖòó bu, éfe ílɔ lèe sònìà iku màa úni ɖò nàáa nì èze nu ŋè ìyì jɔ̀à màa ɖò ɖàa wa búá, ɖi ni yèésù nìmama ìyì àáŋka ɖòo kpomlà. úni bàá áŋká ɖɔɖɔ nyo kɔ ìyìjɔ̀à lɔ nìŋeŋe. mò màaké kele bàáa nini ni kɔ bú ŋe kɔ bú ŋeà osumu èle àni klekle úni bàáa fò kpòkplisi óɖò ɖíigbo ògònyì lɔ òɖò ɖìigbo lèe elí úni bà fé ŋè ìyìjɔ̀à lɔ òɖò lɔ lèe, kayi bùú ŋe ìyì jɔ̀à lɔ óɖo kɔ lèe elíì, ùyà màaké zì ɖòà àɖi úni nàa ɖi ùyàìyì lánì kɔ ìnɛ̀ lɔ lèe <hesitation> kɔ kása bàá ŋe yèésù nìmàyì. úni bégù ká bà fó kpókplisi ɔku maké ɛɖí ówo ŋè ìyìjɔ̀à lɔ úni ká bà fé ŋè máàni úni bú nà nyò amlɛ nyo míìɖì íɖì. tè kówó banìi, kówó ŋe ísùgá àni màa ɖàa ɖi sɔ̀lìmè áni elí wulé tè yáá ìyìjɔ̀à lɔ ká ɖòo kpomlà blíblíblí mò màaké bàáa àzì gu èhà gu úni bú nàámi úna fe nyréwu èhà, mò màaké bàáa fò gu úŋùù, bù ɖe nyréwu bú nàá fe fo gu úŋù kɔ kó nì nyàamlɛ nyo íɖi íɖi kɔ ìyìjɔ̀à lɔ. Nìyì lɔ màa ɖàa ɖi uká ɔ̀wú úwanì nìyì ìŋúéɖi útɔɔ nìlɔ úni ɛɖí ówó be ŋè ìyìjɔ̀à klekle úni ówó báa ŋè úwaanì ìnɛ màa wúlì nìyì ìnɛ̀ gue nìyì klekle úni ówo bàá ŋe ìyìjɔ̀à ká kíni ká lɔ úni ɖí <hesitation> ígbɔ ówo ɖàá banìi ɖɛ́ɛ́ tè ìnɛ̀ ká èé zi wùúnu ówó bàá mi nyòo ìnɛ̀ŋue baba lèe úni ɖí ónàani kó ká nìɖinè ɖálɔ̀ɔ.